A, colores, a colores pos eso, costic, chichiltic, istoc, y yaha morarohtic, ese que mas, <hesitation> chichiltic, morarohtic, costic, <noise> ya, neh, acaba de como de español, pos, bueno.